في يوم من ليل كان في صيادة مسنة اكتشفت زجاجة فيها رسالة غريبة فتحت الزجاجة لقت ورقة مكتوب فيها الرسالة كانت تتحدث عن كنز مدفون في جزيرة نائية معخ- معها إيش خريطة توصله، تحمست الصيادة وقررت تروح في مغامرة. جمعت أدواتها واستعدت للرحلة، وصلت الجزيرة واجهت صعوبات لكن إصرارها خلوها تلاقي الكنز.